<noise> emung i sangauli na matas asukang ta na ago nganing e rina na nala wuak kakag akorong ta ke wuak e rina. Na asukang ta naka asasang a mang ke vuk bil lik asukang ta na atos ta mang ke bil e rina o na wuak a mang ke wuak voiang ko angkuai si ka ko, kag to si man emung i sangauli na matas.